Ma te hora kam bes se më të shumtit shohjën balunin, u calciu, a Serie A, Juventus, Inter, Milan, kush ë çë ë tifus di u Palermu, pran te tjërët sport ngë e di veramenti, ma si te gjithë l’Italia a passioni më e madhe ë baluni, na rritemi tue luar balun e par partit të balunit.